Ndwom a m'enyi gye ho paa dɛ metsie yɛ adadam'. Adadam' no ɔyɛ ndwom bi a dɛ medzi kan aka no esuadze wɔ m' ntsi no ayɛ a ɔno nye ndwom a mus- metsie papaapa. Onntwa m' da a na a mepɛ esen ndɛ de yi a mpɛn pii nntse hwee wɔ m', nntse biibia a wɔ m' ntsi adadam' dze eno nye ndwom a metaa tsie paa. Motum etsie no naawɔtwe mu ne nyinara afe ne nyinara a ɔmmfone m'.